Eh tiako rô igny filma igny e. Zaho rô mbola hizaha tohin'izy igny e. Igny koa mbola mitohy mbola zahako fôgna ndraika tohin'izy igny.